U ekit tu takgalhin tu lhaklakgati paxni porqre lu tuwa xla makgtakgalhkan paxn porque na makgchakgey na kachakgeniy xchik o su para ja na makgchakey tsama paxn takatsi min ximawa kapukga lhawa pus lha kinkalan min lha katilakgat chi takgankgawanan paxn pus naxkanix cho no ama ximawa pus ama ximawa pus lhati lakgati pus achatuno ekinan pus kawau pero lha waka para azucar osu para tuntse sekx pus kakkaxakau ka- kali kaxakau pinol osu para cloro liku lha- lha- lha katila tsama ximawai nanunts tu tu lhak lakgati tu kawau kin kamakgapekuanan kin kasi kin putimkan kin kamakgapekuanan tsamal luw porque tsama luw ja tse naxkayan asta wi ti lilakgni tsama luw chono ama tu wanikan mistun pus ama mistun para na lhuekgan kawau lanka na- na lhuekgan chono tsama tsiy pus lhali lakgati.